<...>Eka! ñy biby afaky miay i raiky avao. tsy misy biby hafa zany ñy tigra.<ptoa> ñ'antony: -ñy tigra zany. lafa miay ie. miay i raiky avao. tsy mila ñy fañampiany ñy biby hafa manahaky azy fa i raiky avao afaky mila ñy hany ho haniny. i raiky avao afaky miaro ñy vatany. izay ñ'antony zay.